Ya'á kuan, nruxa kua tiko'o tuku ha tikone kidangua iná ihá té taininá xana kuanó kada iná kue ña yu kidauá, kingui kú iin yo'ó, xain naviú té natindoná naguió ñoté nakinguana tiko ñuú dukuna iná ¡ajan! Kua'a he kuá deyú, kua deyu molino kúa te'ena dena ditá niya ñote ñoo xhina moli ñoo xhina koño, natió dukuná dechodo no kidité nguixhi adii nreyu ñoo, tekuena iná noya'aá nguixhi xataini nuyó ho ihó iin deyu xa dakidanguana kivi ihó ku iin nguiko en na yaá xakua nreyu, moli xaken nrida'a ya'á kué té dakeno nrida, nre dandí xa ihó no kenó nreyú ñoo kuana ko adi nreyu kodiko nreyuno ihó nreyu ké duandó ta hó nreyu ke nrá yeli té xuxun té xaña kuan xana ho ngua na ko adí té xu tatu nayivii ñoo va nayali.